मोज्या काजराक मका छोद लोक नाका फोकोत इतलोच लोक जाय जो मोजी कळ्जापासुन खोरेंच कळजी करता। आणि माई पाई सगळ्यां समितीं यों आपल्या आवडती चेडवा। कडे काजर जावचो मून आस आसा आणि खावपाक खूबसे पदार्थ आस्तले। जॉय सगळीं कुशें नाचून गायन करुन खुशी मनोयतली।